Eka, izy ndraiky da zava-dehibe; manjary mana fifandraisa maro karaza teña, bakeo mahay miaro amin'ny toetra ndaty samihafa. Fa izy ndraiky tsy maintsy atao misy fetrany ihany izañy nef - ny fifandraisan-teña amin'ny nama-dre maro izy ndre manakory toetrany da misy fetrany avao mba ahasoa fihavana.